Miyan giyu miyan giyu yu ayu shawa shuwa yu asini kushukushu yu ayu yu ayuma mayu suka sini gaba dayama yu ayu ko manayu amoyi alivivi iju ma iju angada jan giya aliviri iju ma iju angada jan giya alidaya chu sufiya jan giya alidaga chu sugiya jan giya ali ndaga chu sugiya chu sugiya jan guya ayu jan amir ngufudu abasakama sun ayi ori miya ngu dufayu gu yari mali ma yu ali ma mdu ajauda kiya achiba du mirinda jan giya ayu ma yu hara asini gabadaya baa jan giya ayu yu ayu shuwa mai yu hara asini shuwa jan giya achu sagiya ya achu sua ayi mai jan amiri ngudafayu dachi taka junamu ayi sumur miya ngufuyu abiri kiya asini san tsu ayimal ama ma sun du iju asi fugirin abiri nagu ajunu ba to nagu asom ba to ama su sun giya afiya ungudufayasu ama taga shuwaku manayu saka chiyakuri kushu mayu suka chiyaku kushu ko ye amayi giya ko yu amayi yu asuni sun giyu bathka fiya fufu alamiyu dachi maighi nada ayu su masudagu marghi nada ayu kunda asuku marghi nada ayu manda amida su kunmdu aduviyanda marghi nadu ayu su kutu kuta mai nada alu su ulaguri ijurinda nada alus suulaguri ijunuda ngushar ashina adari arhi iju afubarka mjiyi ngu ayi su ku iju ahinida du lapiya Buluri mursu iju afubarka anunda ungushar mur allah ku iju ada ganada ku iju afunada adaga iju ku iju afumda adaga iju ku iju afurmda adugu iju namurku iju afubaka anu mur ngusha iju afubaka anu ngushar mur. Dalili ku ashina du mur ashili ga dulu aku suku ashinaku dalihi gu bukur giya jan ashili aga suku ashina bukar sun giya bathka duba ayi mai ku iju aduwayi ku iju adawayi ku iju abari kuja ana masari ku iju ada wayi. Ku iju anayi fa zuyam ku iju anayi fo zugum ku iju anuje fa zugam ku iju anayi fa zugam ku iju anayi imani iju afubarka iju afubarka suyi dumur bathka chuba mai fa ngusha marghi ku iju aduwariyi ngusha marghi ku iju aduwariyi ngusha marghi ku iju anayi fa ku iju ahidiya ashir ku iju achidiya ashur ku iju abariyi ko mbagu ko mtagu koi vu usim ngushada sai giyu bathka duba mayi mbashikimai ndur ayi giyu bathka chiba mayi su arayimai ja taga usiku ja ta ga usiku usiku aga pidargu agu purigu.